﻿yuu va kalg awungwanin yuu va kalag awunasaran, dək sənkafan, dən awun. akciəm doo akci mənko kalangane, kwaci sawadee ənjak taliyamso ko indomie dək spagetəmdo tala yuu va məsayu atəran gade yuu va jləmək shopping kak kəma neran dəban miya da gumoo sərən, kwaci dəban miya da gumosərənmco atə jlama iiwanən gumookwan na to, va damu se sawgade adabəktəra yaye na makayək bewade nə ba ben atkwatkane na na məsayig doyan kəma kag dəban vadi, natfee du, vənakon natfee du, tallayu va məsuu, əmənoo akunən dən amcii kan miya dəg gumosərənun, doo ako too wujəru təna jləra jləratu. daten yuu vatkan dəban gumo səran gumokwan a təran gadən ngwane, amma təna wanee ja əzdu angwane manyamoona fədu, ﻿ja sə yuu dən amane ja əzdu, amma dəbəmco miya dən neran dəbən gumosəran va batanəm va bətam əmdəg yalatkane, se ii va param paramta, kwaci bədyu yii kata kəske gadan karew bata jləra, karew jləra daten ya məsək ben indomim so ya məsali ii neran miyan sərən də gumo vadi, magin ya məsala neran miyan sərən də gumo vadi təna ya məsəg magin nawan? indomin təna batə dəban gade, magin daten neran miyan vadi va məsiyane magin sərən, tana gə bata ga masə magin gadəm bani, to bew kata jləra, awaran əskwanu yau, askwanu bem be gə luuyi dən adatkim kwaya, dək bem be ya məsayin li asəki mama məlan, ma ənjan manjan, məlamso kan manjadan kokuma məlamso kan kwalban təna har bata dəbən sərən dayi, to talla kareu kata jləra, guktə neran dəbəm co miya də gumosərən gə dahwiu ii kunau na, ya məsək ben nawan? sənkafan damali yau za agayəm kwaya, ya məsalakwanotkəlan kwan dən neran miyan vadi, ﻿kwanon əzdu nə masə na vadi təna kwanon əzdu nə masə na va bətane ii təranəm, kwanon əzdəmcənotku ga masana yay kala kusan dəban gumosərən avaran gade, to akunək tagdam dəno tala gi va məsu, ya məsək doyan, doyan padədən diye kwan za ga masə na dəbən vadi, to əmco əmdən bee be aya damasə - əmdu gadetku <hesitation> bəskimso kan masarau yau, ati yau kalali, atə ba aca kalalee ii fam, əmco gadan yu yuu va ban albashin za har yu va məsən karəmdo, na ban albashinnəm kwaya nəmbatə na masə karəmdom, əmdam doo kaja akawetkəjamcotu bən be albashin agakcəm akci kam se dee bem be ga luyuna bən japa na ga bə dəsan də wunyak awwkwukwa ni na gati, kulə bə kuləm, gi dai gi va tədya mama gəmtam yau, to wujəru katə iidankam gomnatuu yi beu kateetu ii dankam, talakau yi beu kateci ii dankam, 'yan kasuwa wu yi karekci jləra <hesitation> tagdən motan yi jləra, tala wujəruu ii dankam, alwewu yi karen əlwew ga masə takiw ga masə tala jləree gi, to atətku jləwəg dumiyau ba kate jləra gabaki daya jlera tee yaye dək lək əkfa nəm, dən əmdəmso kunəg gomnatiw dən əmdəmso talakaw dən əmdəmso bərbaw bərbau bani aci va tag famətkəli. ﻿tee ya ye kəma aci karew kəma kata barkan agakci huwam karew kata barkan agakcəm jləra pil pil pila. kwaci bədyu ba agayəm təna bem be ya tədyi iimnyayi zada katə əmdan ən məgi albashin za əmdan ənməgi na albashiw ya damala ii dək karen -maduwa ii kalan yau to təna gə bata ga masə ben bam bi? bem bam gə bata ga masəm, albasitki neran dəban miya, əngwai yi gi va kala nera dəbən miya dəg gumosərən, to gumosərənu fa se gə jlama wanan bambam na kwaci gəba naga paramte gumosərənu, to ya jləməg bem bam ya jləmə bi? bem bam ga jlamə agai azəm kwata kwata ben ga jlamə bam azəm. 3mdoo be əmdau vanmoo bani batagim to əmco bani əngagda jamdo va jləməg wanag gomnatiw əmdən be a jləmə wanag gomnatəm kwaya gakfe gii kakci na gə vəlaadə kalan iivda nanuuwa na, ale avda na əmdan bənəngwai gə vəla duna tee ya ye gə kotaci na wuna capti na wuna ti. a ogusumco nootutku əmdo gakfe va bənak kajluwan an gwakcəm gadə se giika əmdan be gii ka va wanag gomnati. to əmcotku, jaa dalan kaka, wajləmə gatam, se de kaka aci da jlamə kokari na daskunə makan, ﻿teeyaye dəskuna makan na waskunawa makan huwa na kaka dambanatuwa ii dag bem be wa va jləmu. kwaci gomnati atə yi atə dəskunem dan maaikatatkəla, atə van magci na gama daskunə tagwdaw na ga madan dadgwə kasamən. kwaci ii dəg wujərən pətərəmco atə ne talla da hapta ankalən əmdan adhamco əna wajləmə əlwan duwo əlweg sənkafan gwamso ya məsək postan məlan,